Raha resaka hanigna mora ndraika amin'ny, amin'ny toerana fisakafoagnako dia lasopy a, dia vary amin'anana dia composé. Dia ny vidina lasopy io a, roa arivo izy raha ohatra ka amin'ny tsaratsara dia efa mahazo. Dia ny vary amin'anana koa mahazo a na cinq mille raha ohatra ka amin'ny tsy dia <hesitation> tsy dia tsara kalitao loatra regny. Dia raha <hesitation> composé ndraika moa izy a, dia dimanjato sy arivo dia efa afaka mihinagna enao. Dia zay ny vidiny!